Misy fomba fisaina tena ananan'ny olo baka amindreo io agny da ny volohany ny say antsoindreo hoe Koutongue Royongueny dikan'izay da fifananampiaao koa ny mofakate ao -io dikanio koa zany da fieaisankia-kina;